Yala nafar uoug eljisin, yani man terin tagna fijen manaie harakat tenil ayga aybakumu husan tigomun tani ay isgish mina min dar isiga ay go in filana ku aqa bagnimune igo ingir jeli benatuna mashkila, mashkila inger bagnid bagnid ea kironi, werwea doton harbao, wan hikir harba fijro, hikir tagna fijro isata gon ikon iskirosa, takon iskirosa ula ton galtan gon fa nairin, ula ton galtanaimuni kn fa nalosa, nouri do ken ajork elaleya fa uka werwea dan salhijri. Salhawjikay gon iddo gon ajra, ay do gon ajra, owalka salamga tero kon ashrin kail.